Ман пай бурдам, ки шумо аз ҳамдигар ранҷидаед. Агар хоҳед, ман метавонам кӯмак кунам, ки оромона суҳбат кунед. Муҳим аст, ки эҳсосотро боэҳтиром баён кунем ва якдигарро бишнавем. Бовар дорам, ки шумо метавонед мушкилро ҳал кунед.